Ya Raha ôhatra zegny mandeha amin'ny <hesitation> tanagna araiky mbôla tsy ary nidiaviko zaho, de <hesitation> tsisy zavatra haiko zegny amin'ny tanagna io de magnontany <hesitation> olo zay hitako maso tsy voatery hoe prezida fokontany na ino fô zay ôlo le zay ôlo mifanojo zaho antaniako hoe aiza lalana mandeha amin'ny tany karaha zegny mba afahako hoe <hesitation> miampita satria maro be ny zavatra <hesitation> tegna tsy fantako e de zare amin'jay magnambara hoe amin'ny tany karahan'jao tokony hombanah fô mba afahagna hoe <hesitation> tonga amin'ny tany i aho.